komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld heyrum við af úrslitum í Eurovision og heyrum í krökkum í

sem fylgdust vel með keppninni fjöllum um frægasta fúla kisa internetsins og fáum krakka

ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar

Holland sigraði

tvö þúsund og nítján Ítalía varð í öðru sæti Rússland í því þriðja og Ísland í tíunda sæti tuttugu og sex þjóðir kepptu til úrslita í Eurovision á laugardaginn mikil spenna var fyrir íslenska atriðinu enda höfum við ekki keppt í úrslitunum síðan tvö þúsund og fjórtán hollenska lagið

var ofarlega á flestum listum yfir þau lönd sem þóttu líkleg til að vinna það kom því ekki á óvart að það sigraði með fjögur hundruð níutíu og tveimur stigum tuttugu og sjö stigum meira en næsta land atkvæði dómnefndar voru helmingur stiganna hinn helmingurinn kom frá áhorfendum margir spáðu því að myndi gera eitthvað óvænt á úrslitakvöldinu hatari hafði oft bent á að keppnin væri ekki laus við pólitík hljómsveitin ásamt fleirum er ósátt með að keppnin færi fram í Ísrael vegna deilu Ísraels og Palestínu það vakti þess vegna mikla athygli þegar liðsmenn

það var brot á reglum keppninnar en það er ekki víst hvaða afleiðingar það hefur eða hvort það hefur áhrif á þátttöku Íslands í framtíðinni Eurovision verður í Hollandi á næsta ári en það er ekki búið að ákveða í hvaða borg það voru mjög margir spenntir að vita hvernig Eurovision færi

kannski sérstaklega hvernig Íslendingum myndi ganga því við höfðum ekki keppt í úrslitunum síðan tvö þúsund og fjórtán krakkar í sjöunda bekk í

Álftamýri fylgdust sérstaklega vel með keppninni og hafa gert það í nokkur ár

mikinn áhuga hafa svona keppni keppnin sem við höldum í skólanum er mjög skemmtileg þetta er bara fyrir okkar bekk hlusta á lög og

ég vann svona

bara með því að giska hvaða lag svo þegar

kemur þá eigum við að setja bara það sem við höldum að komist áfram og svo

fáum við prósentur fyrir það fá smá keppni í bekkinn margir minnast nú eins frægasta kattar internetsins fúla kattarins eða fúla kisan er læða og hét í raun en var kölluð Grumpy hún varð mjög fræg á internetinu fyrir það að líta alltaf út eins og hún væri í fýlu birtist í kvikmyndum og bókum og kom fram í fjölda

í síðustu viku kvaddi fúla kisan í hinsta sinn sjö ára að aldri en þrátt fyrir

kom hún mjög mörgum til þess að brosa og mun gera það

ég bý á Ísafirði og er níu ára uppáhaldsbókin mín

eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur það er gott er um stelpu sem er rosa hugmyndarík já af hverju er þetta uppáhaldsbókin þín mér finnst skemmtilega að lesa um

stelpu eða strák sem er rosa svona mikið í svona

blómstra víða í Tyrklandi á vorin en blóm þeirra vaxa á hvolfi þeir vaxa

yfirleitt í tvö þúsund metra hæð og eru meðal sjaldgæfustu blóma í heimi það er kannski ekki skrítið að þeir eru vinsælt myndefni ljósmyndara en þeir þurfa að hafa hraðar hendur því blómin lifa bara í fimmtán daga við þökkum fyrir okkur og sjáumst á morgun